כ'האב ליב צו טרינקען סמוט'יס, <hesitation> מ'מאכט עס: מ'נעמט פרוכט און מ'מישט- מ'מישט עס צוזאם ס'איז בעסער ווען ס'איז פארפרוירן, און מ'מישט עס צוזאם. איך האב עס ליב צו מאכן מיט יאגורט און איך האב ליב די פרוכט וואס איך לייג אריין האב איך ליב ווען ס'איז דא <hesitation> טייטלען מיט באנאנא און בלובעריס